सव, निन्यानू, अन्ठानू, संत्यानू, चियानू, पिंचानू, चवरानू, तिरियानू, बानू, इंकानू और नभे वुन्नयासी, अथ्यासी, सथ्यासी, चियासी, पिच्चासी, चौरासी, तिरियासी, बईयासी, एक्यासी और सत्तर, उनसत्तर। <hesitation>